طبعًا هنا عشرة أرقام عشوائية بين صفر ومئة أربعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، اثناعش، ستة وخمسين، واحد وتسعين، سبعة، ثلاثة وأربعين، سبعة وستين، خمسة وثمانين، تسعة وعشرين.